आजकल के रेस्टोरेंट म पिज़्ज़ा बहुते महंगा होगईस हवे जेकर कीमत सौ से डेढ़ सौ हवे ओके साढ़े तीन सौ माँगथे। दूसरा हवे मंचूरियन जेकर सौ रुपया होना चाही तो ओके दु सौ से ढाई सौ बोलथे। तीसरा होथे चोट वाला केक जेके पचास रुपए लेना चाही तो सौ-डेढ़ सौ रुपए लेथे।